ལེང་གཡེ་ཆུ་ལོ་རྒྱལ་ཁབ། ཀོ་ལོམ་བྷི་ཀི་སྐོར་ལོ་ཤུ་བ་ཅན་ནེ་དི་ཀོ་ལོམ་བྷི་ཀི་གོ་དང་པོ་སྨི་གི་སྐོར་ལོ་ཤུ་ན་འོ་ཁར་ དི་ང་ཆུར་མི་འདི་ཚོ། སི་པ་ནིཤ་ ཀོ་ལི་ནི་ཡལ་ རུལ་ཀི་ཡང་ཅན་ཞུགས་ཞུགས་ཀྱི་ན་་སྒྲིགས་དི་ལགས། འོ་ཁར་ཀི་ཁལ་འོས་སྨི་ལོ་ གི་འགུ་ཚང་གསུམ་བདེ་དི། སྡིལ་འཡེ་སིང་ལོ་ཚུག་ཚེ་ཚོང་ཏེ་ཤུག་ལར་མུ་ནས་ཛི་དང་ཇི་་དུའ་ཚི་ཡི་ལོ་ཆུ་བོ། སྡིལ་འཡེ་སིང་མོས་ཁྱོང་ཁྱང་ཁྱ་འོ་ཁྱ་ང་ཆེ་འགོ་ནེ་བོ་ཕོལ་ལྷོ་ལས་རྒྱིས་ཁོ་ཚོས་ལུ་ཆོག་ཚི་་ང་རྨ་ཚབ་ཟང་ལགར་སྨི་།